<noise> elikendera kwoni liki lilinda mmakasi, amakumi, amakiboko kikindiraki, yaani iliboko lilindomo livaha alafu lili lilava sana ili- ilikiboko. Ilikiboko ilimamaba, mamba, isikendera ukuoni isike silinda mumwa, ati isude, isude ikiboko, sikilinda mumwa ata isenga, siva sikenda mumwa mumakasi, iswara, ingube.